Reto aby moa, ñy olana aminy ñy fiketreha sakafo aminy ñy tany ahita hamandoàñy :ñy loto noho fikorontañany ñy tsirony sakafo ketrehin-teña ;hentitsy avao koa ñy fandevonan-kanin-teña noho ñy fañajaria hany rey, manahaky any ñy zay ñy fiketrehan-teña rekits'arety.